जुलाई महिनाकि बारेम सोचतपेति मोके भारि वर्षा, गर्मी और बाढकि याद आत हए । जुलाई प्रायः वर्षाकि मौसमकि चरम बिन्दु हए । जुलाई महिनामे पानीकि मात्रा जाधा होत हए और प्राकृतिकि दृश्य गजबए हरोभरो होत हए । जा महिनामे किसानन्के ताहिँ बाली सिँचाइ और कृषिके ताहिँ महत्वपूर्ण समय होत हए । सँगए, गर्मीके कारण आदमि हावा, पानी और शीतलता पान ताहिँ बाहेर निकरत हएँ । जुलाई महिनासँग थुर विश्रामकि भावना फिर जुडत हए ।